No, só más de comel comías sanas i que no estean mu breás. Craru, que tamién puei sel qu'afinal sean más sanas qu'essas cosas ultraprocessás qu'a sabel lo qu'án picau endrentu, porque t'izin qu'essu es cientu por cientu vacunu, craru, peru puei sel que l'aigan echau velái pos mesmamenti güessus, pelus, ojus o vai--ti tú a sabel. Yo lo que no quieru es comel guarrerías.